I fitehiriza ovy avao koa zashy n- da fognosa taratasy izy io matetika fagnihin'olo anazy, da sy hania azon'ny rivotra zashy mba sady hania ame toerana maina zashy io fitehiriza azy, da sy simba izy amin'igny hay hanigna sara. <noise>